यो बादलका बारेमा सोच्दाखेरी सबभन्दा पहिला त मुलाई हिँउदका दिन हुदा छन बर्खाका दिन हुदाछन यि हिँउदका दन रे बर्खाका दिनि छुट्टा छुट्टै महशुस म गद्दो छु । किन भन्यापछि हिँउदका महिना झिक्कै ठन्डो हुदो छ भन्यापछी बर्खा चाइ झिक्कै घाम लाग्दो । त्यो घाम लाग्यासंगै तातो घाम त्यै माथि झिक्कै काम पन गर्नु पड्डो छ बर्खा हिँउदका दिन चाइ नापै हुदो छ काम । अत्यो झिक्कै घाम त्यैमाथी काम गर्न्या बेला झिक्कै गल्याइ लाग्याकी हुदी त्यै गल्याई लाग्याका बेला नापनाप बादल आयापन नाप ठन्डो ठन्डो महशुस चाइ मुलाई हुदो छ । अब यो हिँउदका दिन चाइ जाणीभयाकी हुदीछ त्याइनी बादल लाग्यापछी अजाडी अज बढी भयाजसो हुदो छ । तैपन यो सुर्य हुन्छ जो आकाशौणो त्यो आकाशको सुर्यलाई पन बादल लाग्याका दिनि क्षेकी दिदो छ । क्षेक्यापन जति अरु चिजले असर दर्दा छ प त्यति असर गर्याको चाई मुईले धेक्याकी छैन । तै भैखेर यो खासगरी मु बादल भन्या बित्तीकै चाइ ठन्डो शान्ति महशुस गद्दो छु । किन भन्या यो जैतक झि्कै घाम भयाकी हुदी छ गल्याइ लाग्याकी हुदी छ नाप बादल लाग्यापन मनमा छुट्टै आनन्द आउदो छ । तै भैखेर मु यइलाई शान्ति हो जसो पन मुलाई लाग्दो छ ।